Yaani konaja usalola, <hesitation> pakurupuka sana tuku, osa utuliolange jii umuntu mulumulola tabia jachwe nojole jiri. Foshana msinga yaboa yaanini <hesitation> lakini tabia jachwe javia sana tabia janjevisinga, kwahiyo kona jamuntu aboa saa aboa ila tabia jachwe. <hesitation> foshana ni mchafu nini, yaani tabia jachwe ndegi nanii nanii jejabea yaani, kusina ta saa- satulia walache, tula atie tizawa, kujua kuona jausaulola muntu saula ulange tabia ta vavii, ila tabia kojo kourizisha, <hesitation> muntu usioche vile suichee <hesitation> tukisosoche. Tabia siosawa yaani vamenye suiche hamna, yaani wasa wasagira jamuntu mukoikele, mwalikuja kwachu nie ni furaha utaaumuntu tabia yaboha, muntu muswii! Wotela uuna uusi uuna uusuna <hesitation> usi muntu muyololo jii. Sio kwamba vii asule boa navo mwenda, mosumula kwamba <hesitation> waboa isinde vee, sobo sozura usura kwamba nolanga kwamba wabo kunusuri. Tulanda na vashikaji vandu bila kune, yoosi itabia tofa vyabole kitabia jee via, volifuma mshikaji akakwingira afuma mshikaji akakwingira. <hesitation> Sea aboa tuku iva, wosaulanga kwamba nine atie msimamo unau, sio kwamba <hesitation> kwamba vee alivaluke aboa, maa tabia jaa jive javia namukalole hivohivo <hesitation> sababu wantu vala vindo wale hivohivo, <hesitation> yavaluke ni kipengere, baadae jogusumbula alinakumwike ingala ndo inakipengere sana. Isinga jeve jagula, ila bora ukosele jingi kuliko ukosele lola, <hesitation> mfa- ulole, mukalonda muntu mukya boo chee, <hesitation> kweli magasamuele idemu labowa. Mukalola ila tabia ja chuka kunyumbi ulufuma na welu una furaha lakini kuingira inyumbii, <hesitation> nutamani bora nganasina lola, kuhera moikava kosisya amani na mtaani yaani, magakona umwene mkiwa gweene uvatanga <hesitation> <hesitation> kwati ikintu chokiendelea. Kwahiyo, koonawasa lola ji langa jii insie ni muntu mukive ikala, tabia mazingira yafuma, <hesitation> mukalanga, jafumila achuka kwamba avatulie, sio kwamba <hesitation> kwate vange va ushanile ajime vatulia vosili ikuti kazaa ivazingura iji tabia javo javiva. Koo mukalanga <hesitation> muka musuna tozo mosuna muntu mwingine amwaga mudinalolo sio kwamba <hesitation> tatitangira isiku, lamtondo luvia notangaza doo mwiri furani nilole minzi, ila waluka nijiu sana maana muntu muki, sountangire tabia yavchu jinsi viili, amuna, mukashana. Wululi. Ila wewe vintu vilifue nofanya nofanya vasi ufula ufula muntu vyalola somwenda, kufula ukufula yaani ili vii <hesitation> sina habari tuku watanga uvamwari fule vee, koo jira tabia fosha na vantu vako vuukuja. Ila uli upendo jaa javandu jave vandu vaa juu java usina tuku, shana muntu kila kintu kimware kingi, kukifanyira kazi, ma kicherevishe i- avakole vala valoke mapema vasina <hesitation> kaula swichena na chee, amna, koofaa wa muntu mukuki vantu vaa kuvujire jene ova ja lukukasi usija nawewe nololo lakini ili uvaa <hesitation> nalole muntu muki. Nisawa ululile lakini tabia jachu, wemwene vojitanga mujevene lakini. Vusinga ulusa kwasababu umwenda, kusina muntu muvitu kwanokitesa bora ulekane, koo najosalalo muntu mu- ukalole, volo musoma tabia jachwe mapema umfwatilie nijole, mazingira achwe nunjolele. Mevukwe nivu kwamba ninjinzie, solole muntu mukia! Mevuu, usina mwamwelewa, wala usina mwadomanyanee, kiburi kwasana suichee, <hesitation> usine muntu jolola